Nimadir bo'ldimi yoki yoningizda ishlayotgan odam hafa qildimi. Men sizga aytgan edim agar us sizga nimadir yomon gap gaplasa unga etibor bermang. Chunki ular shunaqa harakterdagi insonlar hisoblanishadi.